ଜଦ ଭୀ କେ ଗାଲେ ଗୁଳ୍ରେଚ କରୂଛୀ ତାଲେ, ତାକୋ ପଚ୍ଚରୀ କୀ ଆମେ ଆମା ଅଦ୍ଵୀ କରୂଛୀ, ଆମେ ସହେବା। ଜଦ ଭୀ ସହେବା ସକତେ ନହୀଂ, ତାରେ ପ୍ରତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଦେବା ସହେତେ ତାକୋ ବନଡୋ ଗଳା ଵସ୍ତକ। ଭୀ ଜଗ ଜାଓଚୀ ଆମା ଆମା ହେଡ ମାସ୍ଟର ଜୀ ଆମା ସିଖ୍ଷା ମଂଦ।